يعني في الكويت الشخص العادي ممكن إنه يصرف على الاكل والطعام في حدود من عشرين دينار في الاسبوع عشرين دينار في الاسبوع، ممكن شهريا يوصل الى ال-الثمإنين دينار المائة دينار ما بعد هي، لكن هذا تقريبا يعني هذا اللي ممكن يصرفه وهي بتعتمد على حسب المطعم والاماكن اللي بيروحها.